لا ما أقدر أوقف الزمن ما أقدر… برجع للزمن ورا عشان أجوف الناس الجميلين والناس الطيبين والزمن الجميل والطيب من غير تلفونات ولا كمبيوترات ولا هالسوالف.